طبعا لو عندي مستعمرة على المريخ اكيد باخذ معايا امي واختي وابن اختي وبنت اختي وزوجي عشان هدولا الخمس الاشخاص اللي ما اقدر اعيش بدونهم ابدا واحس اني ميتة بدونهم. وهما اكثر اشخاص احس معاهم بالسعادة واتمنى اجاسمهم كل حياتي. عشان كدا ابغى اخذهم معايا المريخ.